ⵏⴰⵇⵇⴰ ⴽo ⵀⴻⵙ ⵏⴰⵡⴰ ⴷⵓⵎ ⵎⴰⵏⵉⵙ ⵜⴻ ⵡⴰⵇⵜⴰⵏ ⵡⴰⵜⴰⵉⵙ ⵏⴰⵜⴰⵉⵙ ⵉⵙⵡⴰⵜⵜⴻ ⴰⵡ ⵉⵏ ⴳⴰⵙⵉ ⴰⵎⵎⴰ ⴽⵉⵍⵉⵙ ⵜⴰⵏ ⴰⵀⵉ ⴷⴰⴳⴰ ⵏⴻ ⵀⴰ ⵍⵉⵏ ⵎⴰⵔⵎⵓⵜⵉⴽⵉⵏⵏⴰⵏ.